عشان تتعلم ركوب العجله الموضوع بسيط لكن محتاج شوية تدريب، اولا محتاج تختار مكان مناسب تاني حاجه اختيار عجلت مناسبه، تالت حاجه قبل ما تبدأ <hesitation> تمشي يالعجله لازم تتوازن وتستخدم الدواسات ببطء وتدرب علي النوازن واستخدام الدواسات والتحكم في الجادون وتدرب علي الدوران واستخدام الفرامل وممارسة الصعود والنزول من علي الدراجه والتدريب المستمر طبعا